སམབོ ཡང་ན སྐུ་ཞེས་སྐུ་ཞེས་ལོ་ཡང་མན་དབའོད་ཀེ་པོ་གཅིག་ཧེ། མེ་རིགས་ཐམ་ཅེ་ལོ་རང་ཐང་སྲོ་སི་རིག་འབྲུང་ཀི་སྐུ་ཞེས་པོ་ཨིན། པེར་ན་དེན་འཛོང་ན་ཏ་ན་ལྷོ་པོ་དལ་ཆུ་གི་ཤམ་བོ་ཧེ་ཤེ་ཨིན་དེ་ལེ་རིག་འཛུང་ཅན་ཏོ་ལོ་ཏ་ན་པེར་ན་འཆངས་མན་རིག་འོ་ཅུ། ལོ་ཡ་ཁོང་གི་རང་ཐང་སོ་སི་རིག་འཛུང་ཀི་ཤམ་པོ་ཡན་པོ་ཧེ་ཤེ་ཨིན་འོ་དི་འཕྱའ་ཏུ་ཤམ་བོ་ལེོན་ཡ་མན་ཌའོད་ཀེ་བོ་གཅིག་ཧེ། ཐེངས་ས་ཕོ་ཅོ་དེ་ཆུ་ལོ་ཏ་ན་ཁོང་གི་ཐལ་སྲེང་གི་སམ་པོ་མཁན་འདུས་ཧེ་བོ་གི་འདེ་ཧེ་པོ་ང་ཅ་གི་ཐུང་ཅུ། འོ་དི་གནས་ད་ཡའ་སམ་བོ་འོ་ཡ་ཁ་ཁ་མན་ཌའོད་ཀེ་བོ་གཅིག་ཡེཤེ་ཨིན།